<hesitation> inche eyio narorire na enchogu, enchogu, okonyora chikorwaa bono buna eruti eyio ya masai mara chigotama, chiacha kochia bogiranga. Inche nanyeroche, ekero nanyeroche, na enene naende ekooboiyia, ekagera kero omonto akanyeoboa na konyebwata mokonyebwata rahisi. Ase egoeta nonya na enyomba egotagora, emete ekoiyeria, kere egento nanede ki yarorire omonto, eike egetiro omanyete emanyete kominyoka, kegoika egetirimboko, egotirimboka amato aria anyatuba obosio, bono te- o maiso tekorora. Bono egetiro omanyete ekominyoka, ase eng'encho neba endito ekominyoka ase eng'encho amato aria, tanyetubeti. Lakini eike egetiromboko bono egetubwa yasinywa korora gochia motwe, yasinywa kominyoka. Bakwabata ekero twanyeroche abwo, abanto bakaoboa, bakarema engoro. Riria barema egento buna engoro eneene, ekaminyoka, ekagua ime, naria aria abanto aba iga bagotenenera chitugo bagachicha bakanyebwata, bagakora ki? Bakanyeira. Eyio nere inche narorire ase obogima bwane, echinde nkochiigua ande ase etibi, lakini eyio nanyeroche amaiso ane iga, eh.